Ман ба дӯсти худ мегӯям: “Бубахш, ман шишаро тасодуфан шикастам.” Ман хеле афсӯс мехӯрам ва ин корро қасдан накардам. Агар лозим бошад, ман ҷуброни зарарро медиҳам.